کبان په همدې توګه له يو بل سره د رنګ بدلولو په واسطه او دا څې حرکت کيي، اړيکه نيسي. ځينې ډولونه، نمونې ښيي چې دوی اکثره وخت مختلف حرکات ترمنځه کوي، له ځانه ښيي؛ ترڅو پورې خپل مخالف ملګری را جذب کړي ځان ته، لامبو وهلو کې او دا څې مختلف سېکنالونه له ځانه ورکي.